चिरैँयाको संसार अत्यन्तै आकर्षक हए । विविध प्रजातिकी चिरैँया हमर जीवनमे हर्ष और संगीत लातहएँ । जा पृथ्वीमे रहनबाली प्रमुख चिरैँयनकी नावँ कौवा, घुरघुचिया, सुवा, कबुतर, धौँरा, धौंरिया, गरगैंया, गरगौटा, तितुरा, बनमुर्गा, मुल्ला, टिटहर, बगुला, बगुलि, कुइली, बुलबुल, गिद्धा, बाज, टेँटा, कठखुलना, लम्पुछा, फुटकी चिरैँया, बटेहर, किलहिला, खासुटर, पेरुवा, चमगादर, चिलरहिया, सारस, बतका, बरगौला, बैला, पांडे चिरैँया, फूल चिरैँया, आलसी चिरैँया, रैँठा सुवा, घुंघफोरा, चकैचकबा, तलवार चिरैँया, हाकाक्रेम और रानीचिरैँया जैसि तमान चिरैँया हएँ । जे सब चिरैँयनकी अपनि अपनि फरक विशेषता और आवाज हएँ ।